nako nanga pakeang nanga baju ifafaja lai ngoe an kia wa wokala la uwa wa totongomu nako wa wa kia woma bokala wa bundur wasabong osi aje wa bundur aje wa mami aje wa woere.